איך וואלט געזאגט א נייע קאר וואלט געזאגט א אכט און פערציג טויזנט דאלער. א גענוצטע וואלט געווען צווישן די פרייזן פון דרייסיג טויזנט דאלער. כ'ווייס נישט.